To danugolaw do ke bone, nastu le, nasta dagalaw ayaha awala, adeyita bana awarini aloha li deiti. Men den ajoyna telewa, ajunyo ugo tele, ajunyo ugo ayah, ajunyo ugo han zed pat, jono do hasera. Awala adeyita, fofabeha keeloha keeloh, doi di waran. Isha Allah.